La kú xen tá’ i ‘náána <noise> kiä’ná re fáá’ra, i juyy, i juyy ba i ‘náána kiä’ ná i lún dxó kiää’ ná, xen dsa my dxún, i xen i la jää’ i xen i píí’ kiela’ ma re ti re jïïrna <noise> jan i píí’ ‘ñáá kö’ re juɇ ná a jia’ ‘náá’ la lɇ jmaa, la nɇ ba re lɇ re jmáá, ta jmí’ kié’ lɇ kö fí e lún kiä’ ná e kuɇɇna i pii’ <noise> i kiela’ ma re jïï na jan dsa mý dxún, núú ba júú e ló, ta i kié’ jyn i ‘náána kiä’ ná ta e náá’ kö e re ló kö’ kö e dxó kö’ la nɇ ba <noise> xen jan i ‘naána kiä’na re lóra dxó kiä’na úúná kie la’ ba re lóra jö ma re jïï na jan i píí’ míi ná kö’ kie’ re lóra re kuɇɇ ra fí, ta era re xíí’ra, ta énáá’ ki jö kú ta nǿǿ i píí’ kö’, la nɇ ba re lɇ júú kiéé’ e nááná kiä’na úú’na jan i lora kiä’na dxó.